Tsy mahay mamatotra kravaty ao tompoko fa <hesitation> misy an'ilay kravaty efa vita fatotra dia iny foana no tazomiko eo ilay fatotrany an, dia rehefa andeha aho izay vao amboariko fotsiny, atsofoka fotsiny ilay izy, rehefa tsy rehefa tsy sendran'izay moa izany dia mihindrana olona ahako mamatotra an'ilay kravaty fa tsy haiko ilay izy